Kuchumba enkook0, kusiika enkook0 nyowe nka nyowe, nenkwata enkooko yange bwekuba maziire giyaayo ebyo byaayo, nsaaraho 0mutwe, <hesitation> nengisaramu ebifii byange byenkwenda nyoowe nka nyoowe, nsaara ebifii byange byendikwenda, nenteka sefuliiya yange hakyoto ntekamu buto <hesitation> Nentekamu enkooko yange, nentekamu 0butunguru negumya ne ndabyayo kurora ngu 0butunguru bwahya bwawerera. 0butungulu bukumara kuwerera, nentekamu enjanja orba nebirungo byange ebindi ebiroho nka green paper, nka carooti, nentekamu. Nendabyayo kurora nabyo byahya byawerera. Hati Webukuwerera, nentekamu anaizi gange, nehya <hesitation> aha nambiri nkugyendera, hati bwekumara kuhya, nengihahonendya enkooko yange.